أني نحب نسمع في وقت فراغي نسمع موسيقى الكلاسيكية الهادية، وأوقات نحب نركز، لكن أوقات نحب نبد-نبدل الجو ونميل الأغاني الطربية العربية إحنا نحب تكون هادية هكي متكنش صاخبة، فنميل للكلاسيكية أكتر.